Ap- tari ep pitkalang inap el lau pasep balngis o- ep lalas nah ep wuvur anumi el wakak o- el tostos